Toets'andro <noise> mafapana; <noise> da bakeo koa misy toets'andro kontinantaly. I roa io zany gn miovaova eo mandavatao. An'Arzantiny agny.